اذا ما اطيق افتح موبايلي ، غاح اقوم بإعادة التشغيل البسيط أول شي غاح احاول اعمل إعادة تشغيل موبايلي بالقوة ادوس مكان التشغيل وادوس معاها مكان تخفيض الصوت أو ارتفاع الصوت مدة من عشغا ثانية إلى خمسطعش ثانية اذا ما فاد ممكن اغوح على محل صيانة الموبايل.